Choki chama uthang ava bik ma ut uthi pes pem nget ma chama milat ava bikma uthi pes pem nget. Ava bik de thi de chi tumunn na nget ma chlan ia uthi pesma nget da abes musek uthi pes kama mes mes ma sege ves ma chlar ia mucheves ma chlan ia mucheves de uthi ves nget masegeves ma gisnia chlan gama thangmeta. Daka mucheves de ut tat met. Choki chama mesmes da ang chama amilatki doki chama amesta dok tha milatki ira chlan ia vadi ngi ves ura ngima ngi veskama lucha laing doki angama milatki choki asik te ves nget pe mat ki. Doki chama <hesitation> thang mesmes doki nget doki anghta milatki choki ura ama git ma ut thach nget de bes mamar una munget pek kama asegek haik ma una pes nget pe kama segekhaik. Ut ma ithang glan na vik de ut drem ut tat met ma muat kian na vik de ut drem ut tat met. Uthi ves ta ithang, ma uthaik dechoki uthi ves ta uthang met tahiak. Ut ma vibing da ut drem uthi pes muscheves de uta vichemem utho vechem du uthi ves kama ithak milat ka chlan secha ma mestemna. Muchevers du uthi china na utha aigir klan da uthi ves nget da uthi ves kama mestem na ngis ura uthi var. Da ka mucheves uthima <hesitation> uthi ves doki achaun mechama sipengi aik. Achuan ma tha ma ithaik aik daka ma. Ama mesmes matha ma milat ki haik da kama ithang amastemne mecha haik ura git ma <hesitation> agit ma nget nave lat ma uthi pes nget doki nget doki nget ngama ma, ngathama ithaik ura nga thinum doki ngeth angatha ngatha ma amilatki. Abes mamar una pes nget ma una munget ngamotham na. Oki uthi ves kanget doki uthi ves kanget. Ura chalan ia uthu nget pakama ithaves do uthi ves nget. Da uthu nget diva gisnia cherek pechang nget. Ames mes uthik china na nget klanna vik, diva gisnia utha chat met bes mamar una mungnet temne ut tat senget choki cheng nget avi doki cheng nget avi.